Pues shix sajaumea sat nayauca un vaso ulielshiald o wil limon o wil mango o wil mango wil papaya o wil ningasayas de chicozapote caguac ambien ñiaycumbaj agua o el ciel que an wil tamarindo o wil le papause o wil cans ayak nacouse dicans chipiña pierna yacabo papaya